Ny fomba mahomby a <hesitation> ampahafantarana ny zaza majinika ny <hesitation> hani- karazagna sakafo dia anao mila <hesitation> e tegna mila manovaova ny karazagna sakafo andrahoina ao an-drano mba ahafan'ny zaza majinika mahomby a amin'ny karazagna sakafo amboarina.